Chile ko jae oyemo independisa españa gui mil ochociento diesiocho jare arakae golpe militar mil noveciento setenta i tres <hesitation> dictura jokope oñono jaeko mil noveciento noventa pe no erei jayae añae kiraipa yoguɨreko reta, añae ko ma ikavi yoguɨreko reta jare ma okuakua kua iru va reta gui ma okuakua kua <hesitation> teta tuisa va no mbaetɨ tei vuajaete ye tuisa ñamae je